Magnety tatara mitohy vaovao amy tele tiako satria la vaovao igny tatara hetenao la lia anao lia ategna zany amy tohiny magnaraky eo ho manao akory koa; manao akory koa